Alura le piante a ie cule li aghifoglie, latifoglie, ma dizuma dë l'aghifoglie a ie i malëzu, i bes, i sap, a ie a ie i cedri, a ie i frasu, a ie ël rul, a ie ël fo, a ie a ie ël castagn, la bropa, a ie ënsuma anche li a ie dë tüta sorta fin che ün a völ